verkföll blasa við eftir að fjögur verkalýðsfélög slitu kjaraviðræðum sínum við Samtök atvinnulífsins formaður Verkalýðsfélags Akraness segist sorgmæddur og reiður Starfsgreinasambandið vísaði deilu sinni við s a til ríkissáttasemjara í dag fyrstu verkfallsaðgerðir munu beinast að ferðaþjónustunni vegna

og láglaunastefnu á hótelum og veitingahúsum verkföll eiga að hafa sem mest áhrif segir formaður Eflingar formaður Framsóknarflokksins segir að frumvarp sem heimilar innflutning á fersku kjöti leysi úr lagaþvælu en lýðheilsu geti verið ógnað hann segir óþolandi að Evrópusambandið viðurkenni ekki sérstöðu Íslands Frans páfi segir að hávær krafa sé um að kaþólska kirkjan bregðist við kynferðisofbeldi presta gegn börnum með raunverulegum aðgerðum fjögurra daga ráðstefna gegn kynferðisofbeldi hófst í Vatíkaninu í dag borgarritari sakar borgarfulltrúa um ómaklegar árásir á starfsfólk borgarinnar óheiðarleika og skammarlega framkomu í þeirra garð í bréfi til hann líkir fulltrúunum við tudda á skólalóð það stefnir í átök og það stefnir í verkföll sagði formaður v r eftir að viðræðum verkalýðshreyfingarinnar og Samtaka atvinnulífsins var slitið í dag andrúmsloftið var tilfinningaþrungið eftir fundinn sem tók tæpan hálftíma fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar hittu Samtök atvinnulífsins hér hjá ríkissáttasemjara klukkan tvö í dag en það var nokkuð ljóst um leið og fólk gekk í hús að það var ekki beinlínis mikil bjartsýni um árangur eftir að hafa gengið nokkrum sinnum inn og út úr fundarherbergjum var viðræðum Eflingar v r Verkalýðsfélags Akraness og Grindavíkur við Samtök atvinnulífsins formlega slitið um klukkan hálf þrjú hljóðið var þungt í fundarmönnum ertu vonsvikinn að þetta fór svona ég held að mjög margir geti tekið undir það að það sé mjög mikilvægt að við röskum ekki þeim verðstöðugleika sem ríkt hefur á Íslandi á undanförnum árum það sé mikið unnið með því að koma í veg fyrir skaðlegt verðbólguskot sem allir Íslendingar finna fyrir á eigin beini þegar

tilbúið til að fara langt

að mæta okkar kröfum þá held ég að þessi spurning um samfélagslega ábyrgð og

sem hún á heima það er hins vegar jákvætt að við fengum það fram hjá viðsemjendum okkar hér í dag að ófrávíkjanlegar kröfur eru niður fallnar og það er ákveðið fagnaðarefni fyrir alla sem sitja við samningaborðið þar sem það einfaldar okkur gerð kjarasamninga ég held að þarna hafi framkvæmdastjóri s a eitthvað verið að misskilja hlutina

hér í þessu herbergi höfum við einungis verið í viðræðum við s

þátt í nokkrum kjarasamningum í gegn um tíðina og ég skal fúslega viðurkenna það að þetta er með erfiðari kjaraviðræðum sem ég hef tekið þátt í sá áróður sem

hefur verið hafður í frammi af andstæðingum okkar hefur verið svo tilfinningaþrunginn svo vanstilltur og svo brjálaður

í baráttunni er bara fullkomlega sjálfsagt og eðlilegt auðvitað þetta er bara mjög tilfinningaþrungið og ég sé

ég er orðinn sorgmæddur og

yfir þessu ástandi því ég tel okkur vera ríkt samfélag við búum í dásamlegu landi en það er ömurlegt til þess að vita að það eru sumir hér sem ekki geta haldið mannlegri reisn já það stefnir í átök

telja að félagsmenn séu tilbúnir í verkfallsaðgerðir aðgerðaáætlun liggur fyrir og segjast félögin samstíga í öllum aðgerðum farið verði í verkföll þar sem þau hafi mest áhrif v r og Efling eru tvö

stærstu stéttarfélög landsins félagsmenn í v r sem samningarnir við s a ná til eru þrjátíu og þrjú þúsund og tvö hundruð í Eflingu eru þeir átján þúsund og

félögunum tveimur starfsfólk v r sinnir verslunar og skrifstofustörfum á höfuðborgarsvæðinu Suðurlandi og víðar félagar í Eflingu er ófaglært verkafólk í þjónustustörfum fiskvinnslu byggingariðnaði og víðar samkvæmt heimildum

fréttastofu miðar aðgerðaáætlun félaganna að verkföllum hjá starfsfólki í ferðaþjónustu mikil ákefð sé í verkafólki í hótel og veitingageiranum þar sem umræða hefur verið um

og láglaunastefnu formaður Eflingar sagði í fréttum RÚV í gær að

liti þannig á að það væri fólkið sem sannarlega hafi búið til góðærið og komið Íslandi upp úr efnahagskreppunni samkvæmt heimildum fréttastofu horfir Efling á sem tvíeggjað vopn annars vegar til að knýja fram kjarabætur og hins vegar til valdeflingar

hugsum þetta mjög taktískt

þegar við höfum sýnt fram á óumdeilanlegt mikilvægi vinnu okkar félagsamanna og þegar við höfum sýnt fram á okkar þá munum við ná samningum sem við teljum að séu það sem við eigum rétt á stefnt er að því að greidd verði full laun úr verkfallssjóðum félaganna fjögurra í verkföllum og munu öll félögin taka þátt í að greiða þann kostnað óháð því í hvaða félagi þeir eru sem eru í verkfalli það má segja að við erum algjörlega samtíga

sem við erum að gera við höfum teiknað upp

segir að langt sé liðið síðan jafn flókin staða hafi komið upp á íslenskum vinnumarkaði hann segir áhyggjuefni að kjarasamningar opinberra starfsmanna losni bráðlega ég held að við séum að sjá fram á mjög snúna stöðu þessir kjarasamningar sem eru í gangi núna eru mjög mjög flóknir og ég held að

séu bara mörg mörg ár síðan höfum séð svona flókna stöðu í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði það er mjög langt síðan þessi stóru félög á almennum

í verkfall v r sem er stærsta

áttatíu og átta einhvern tímann á síðustu öld en það sem ég hef meiri áhyggjur af

að losna kjarasamningar hjá opinberum starfsmönnum og þegar ríkið er að kynna einhverjar lausnir varðandi lausn kjarasamninga þá virðist það vera þannig að það sé ekki talað við

stóran hluta opinberra starfsmanna þegar kemur að

opinberum vinnumarkaði að eitt af því sem þarf að gera til

er að hleypa verkalýðsfélögum á hinum opinbera vinnumarkaði meira að samráðinu þegar kemur að því að

útspil til þess að leysa kjarasamninga Ásgeir Jónsson sérfræðingur í hagsögu

er verulega erfið er

ekki alveg grein fyrir því

var búið að samþykkja fjárlög

ekki alveg grein fyrir því það sem sem mér finnst vanta

ekki alveg grein fyrir því það sem hafa brugðist illa við frumvarpi landbúnaðarráðherra sem heimilar innflutning á ófrosnu kjöti formaður Framsóknarflokksins segir að frumvarpið leysi úr

við Evrópusambandið en heilsu manna og dýra geti verið ógnað drög að frumvarpinu voru birt í gær en því er ætlað

að bregðast við dómum Hæstaréttar og EFTA dómstólsins um að íslensk stjórnvöld hafi brotið gegn e e s samningnum með innflutningstakmörkunum í núverandi kerfi þarf sérstakt leyfi Matvælastofnunar til innflutnings á kjöti og eggjum og þarf kjötið að hafa verið frosið í þrjátíu daga ef frumvarpið nær fram að ganga verður heimilt að flytja inn hrátt ófrosið kjöt fersk egg og ógerilsneyddar mjólkurvörur frá og með fyrsta september næstkomandi Kristján Þór Júlíusson landbúnaðarráðherra sagði í hádegisfréttum að stjórnvöld ættu ekki annan kost samhliða eru kynntar mótvægisaðgerðir til að tryggja matvælaöryggi og vernd búfjárstofna félag atvinnurekenda fagnar frumvarpinu og samkvæmt heimildum fréttastofu nýtur það stuðnings nokkurra stjórnarandstöðuþingmanna bændasamtökin eru á móti telja að ráðherra hafi gefist upp og hafa nokkrir þingmenn Framsóknarflokksins

tekið undir þessi sjónarmið sú frábæra sérstaða sem við höfum hvað varðar matvælaöryggi og heilsu manna henni gæti líka verið ógnað og þess vegna er ekki búið að leysa úr þeim vanda með frumvarpinu þó að frumvarpið leysi úr

við Evrópusambandið og innflutningsöfl á Íslandi Sigurður Ingi segir of snemmt að segja hvort Framsóknarflokkurinn muni greiða atkvæði með frumvarpinu en mínu mati þá þarf þingið ef

þá þarf þingið að taka á ýmsum þáttum þarna inni þá þurfi að ræða við Evrópusambandið um sérstöðu Íslands og fara fram á nokkur ár til að undirbúa mótvægisaðgerðir og það er óþolandi að mínu mati hvað þeir ætla að vera harðir á því að viðurkenna ekki að við eigum þann rétt og skyldu samkvæmt alþjóðasamþykktum að

vernda heilsu búfjár okkar sem með beinni afleiðingu tengist heilsu manna hegðun sumra borgarfulltrúa er bæði til skammars og tjóns segir borgarritari tilraunir til þess að hemja borgarfulltrúanna hafi takmarkaðan áhuga borið undanfarna mánuði hafa fáeinir borgarfulltrúar ítrekað vænt starfsfólk Reykjavíkurborgar um óheiðarleika og vegið með ýmsum öðrum hætti að starfsheiðri þeirra þannig hefst harðorð færsla Stefáns Eiríkssonar borgarritara í lokuðum hópi fjórtán þúsund starfsmanna borgarinnar á Facebook beint og óbeint hafi niðrandi orð verið látin falla um bæði nafngreinda og ónafngreinda borgarstarfsmenn þannig hafi verið gert lítið úr störfum þeirra hæðst að verkefnum þeirra þeir vændir um óheiðarleika

þessi hegðun atferli og framkoma þessara fáeinu borgarfulltrúa er til skammar og um leið til mikils tjóns fyrir Reykjavíkurborg starfsfólk hennar og íbúa alla skrifar Stefán

tilraunir annarra borgarfulltrúa einkum innan meirihlutans en einnig úr röðum heiðarlegs

stjórnmálafólks innan minnihlutans til að reyna að hemja þessa skaðlegu slæmu og fullkomlega ómaklegu hegðun hinna fáu hafa takmarkaðan árangur borið segir Stefán tilkynnt hafi verið um atvik til

Sambands íslenskra sveitarfélaga Stefán hvetur borgarstarfsmenn til þess að gera aðvart verði þau fyrir hegðuninni sem hann lýsir fréttastofa náði tali af Stefáni í dag en hann hafði ekki kost á því að veita viðtal hann vildi ekki nefna hvaða borgarfulltrúar eigi í hlut þolendur kynferðisofbeldis af hálfu kirkjunnar manna segja að umburðarlyndi kaþólsku kirkjunnar fyrir ofbeldi séu lítil takmörk sett Frans páfi segir brýnt fyrir kirkjuna

að bregðast við ásakanir um kynferðisofbeldi kirkjunnar manna gegn börnum og unglingum hafa komið fram víða um heim síðustu áratugi prestar og jafnvel hátt settir hafa játað en kirkjan hylmt yfir brot þeirra ráðstefnan sem hófst í morgun er tilraun til að hverfa af þessari braut og var þolendum boðið að hitta hluta fórnarlömbin fara einkum fram á að kirkjunnar menn samþykki kröfur þeirra um gagnsæi og að brotamenn sæti ábyrgð

einn af sínum æðstu mönnum í Bandaríkjunum kjóli og kalli um helgina vegna ítrekaðra ásakana um

kynferðisbrot mest virðist um þetta í Norður og Suður Ameríku og nokkrir kaþólskir skólar í Bandaríkjunum hafa þegar brugðist við og kenna börnum viðbrögð við árásum

Frans páfi sagði í setningarræðu í morgun að heimsbyggðin vænti markvissra aðgerða til að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi innan kirkjunnar

í Katalóníu settu samgöngur og daglegt líf úr skorðum í héraðinu í dag til þess að mótmæla réttarhöldum yfir tólf leiðtogum aðskilnaðarsinna við Hæstarétt Spánar þjóðveginum til Frakklands var lokað og einnig veginum milli

Barcelona og Madríd eldar voru kveiktir víða og lestarsamgöngur fóru úr skorðum þegar hópar fólks lögðust á járnbrautarteina verkalýðsfélög efndu einnig til verkfalls í dag til að mótmæla réttarhöldunum leiðtogar aðskilnaðarsinna gætu átt yfir höfði sér allt að tuttugu og fimm ára fangelsi verði þeir fundnir sekir

sex hundruð og þrjátíu milljónum til að efla geðheilbrigðisþjónustu um allt land á þessu ári heilbrigðisráðherra tilkynnti í dag hvernig þessum fjármunum verður ráðstafað milljónunum sex hundruð og þrjátíu verður varið í eflingu svokallaðra geðheilsuteyma og uppbyggingu sálfræðiþjónustu á heilsugæslum um land allt flestar heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni fá á bilinu þrjátíu og fimm til fimmtíu og átta milljónir minnst fá Vestfirðir eða tuttugu og eina milljón

mest fer til Suðurlands fimmtíu og átta milljónir þá fær heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu þrjú hundruð tuttugu og tvær milljónir einnig verða fjörutíu og fimm

í sálfræðiþjónustu á höfuðborgarsvæðinu geðheilsuteymin eru eins konar millistig heilsugæslu og spítala þar fær fólk meiri þjónustu og þéttari eftirfylgni en á heilsugæslu í dag eru tvö slík teymi

og austurhluta Reykjavíkur fer að glitta í suðursvæðið sem eru nágrannasveitarfélögin hér og hin eru komin mislangt þau eru svona í startholunum eða komin af stað það er komið af stað

á Austurlandi stefnt er að því að í lok þessa árs verði geðheilsuteymi komin í fulla starfsemi í öllum landshlutum þá á að efla sálfræðiþjónustu

á heilsugæslu þar er markmiðið að í lok þessa árs verði slíka þjónustu að finna á níutíu prósentum

heilsugæslustöðva um land allt í Reykjavík er nú þegar boðið upp á

á öllum fimmtán heilsugæslustöðvunum endurgjaldslaust á sjö þeirra er sálfræðiþjónusta fyrir átján ára og eldri og aðeins greitt komugjald fagstjóri sálfræðiþjónustu segir að eftirspurn sé mikil og biðin að aukast hjá börnunum þar sýnist mér vera komið upp í á sumum stöðvunum

þessum kannski fjölmennustu upp í tíu vikur

hamingja er grafalvarlegt mál fyrir viðskiptalífið segir breskur sérfræðingur hamingjusamt fólk afkasti meiru í vinnunni og sé sjaldan veikt hrundið hefur verið af stað átaki hér á landi til að draga úr streitu á vinnustöðum hamingja á vinnustöðum er alvörumál er yfirskrift ráðstefnu sem

landlæknis og Vinnueftirlitið stóðu fyrir í dag þar tók til máls breskur fyrirlesari og fjallaði um vellíðan þrautseigju og hamingju á vinnustöðum brýnt sé að yfirmenn láti líðan starfsmanna sig varða Vanessa bendir á að það sé líka samfélagslega betra ef fólk er hamingjusamt í vinnunni í lok ráðstefnunnar var skrifað undir samkomulag um heilsueflingu á vinnustöðum við sjáum að streita er of mikil í samfélaginu og við sjáum kulnun

og brottfall af vinnumarkaði

það að efla sérstaklega sálfélagslega þætti á vinnustöðum teljum við að vinni gegn þessu Vanessa segir að aukin hamingja í vinnunni geti dregið úr líkum á kulnun vestanverðu landinu um tvö hundruð og fimmtíu kílómetra langur liggur nær frá norðanverðu Snæfellsnesi og að Vestmannaeyjum töluverðar þrumur og eldingar hafa verið yfir sunnanverðu landinu í dag en nú hafa þær færst yfir höfuðborgarsvæði og nágrenni og Reykjanesið Veðurstofan hvetur fólk til að vera ekki úti við þar sem mjög hættulegt er að verða fyrir eldingu ofan í útisundlaugum eða heitum pottum ástandið varir næstu einn til tvo

það dregur úr vindi í nótt og styttir upp mun hægari í fyrramálið vaxandi austanátt og rigning um hádegi fyrst suðaustanlands en norðlægari á vestanverðu landinu gengur í sunnan hvassviðri síðdegis á morgun en jafnvel storm a til en lengst af hægari

hvessir enn frekar norðan til annað kvöld hiti

tveggja til tíu stig Hrafn Guðmundsson

Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttir kvöldsins íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Portúgal í forkeppni

tvö þúsund tuttugu og eitt í kvöld Jón Arnór Stefánsson og Hlynur Bæringsson kveðja landsliðið dregið var í riðla fyrir

og

Madrid var heldur brattur í fagnaðarlátunum eftir fyrra mark í meistaradeildinni í gær verkföll blasa við eftir að fjögur verkalýðsfélög slitu kjaraviðræðum sínum við Samtök atvinnulífsins formaður Verkalýðsfélags Akraness segist sorgmæddur og reiður Starfsgreinasambandið vísaði deilu sinni við s a til ríkissáttasemjara í dag fyrstu verkfallsaðgerðir munu beinast að ferðaþjónustunni vegna

og láglaunastefnu á hótelum og veitingahúsum verkföll eiga að hafa sem mest áhrif segir formaður Eflingar formaður Framsóknarflokksins segir að frumvarp sem heimilar innflutning á fersku kjöti leysi úr

en lýðheilsu geti verið ógnað hann segir óþolandi að Evrópusambandið viðurkenni ekki sérstöðu Íslands Frans páfi segir að hávær krafa sé um að kaþólska kirkjan bregðist við kynferðisofbeldi presta gegn börnum með raunverulegum aðgerðum fjögurra daga ráðstefna gegn

kynferðisofbeldi hófst í Vatíkaninu í dag þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi næstu fréttir